Ngoonga Alla hono ñiiri maafe ka walanaa kan. <hesitation> wakkaatiiji ɗii <hesitation> fu. Nde keɓmi, fu ɓuranikan so wanaa jamma. Sabi jamma ñiiri maafe ana jogii teddeefi, ana teddi. Wanaa ko yaafi sanne ñaamude ɗun so waylitoo e reedu neɗɗo.